Äjtyät je refri mespatät wa'kutyän wa'nu wä'nu quesu, wä'nu äjtyän nku'tku, wa'npatät äjtyän manzana, wä'npatät äjtyän nkoya', y todo äjtyän nku'tku jejtyän wä'npa cuando anhtzä'pya äjtyän sis, äjtyän mpollo, jejtyän wä'npa wa'kutyän wa jana tokoyu äjtyän nku'tku, jikotyän wä'npa jenä, avece cuando ninhkä'oji ncongelatzäkpatät nä', o ka'ntatä nä mapä mejse lijero äjtyän sis ncongelatzäkpatät wa'ktyä ni'nhtzyok kä'su despues, y jetkyota yospa je refri, nomas que syunpa wa'ktyä limpiajtzäjku, wa'ktyä ntze'u ntitya'maju, wa'kutyät musu wä'nä äjtyä ntitya'p, jentyät wä'npa wa'ktyä nconjelatzäjk gelatina titya'p, todo nku'tpaptä jentyät anhne'kpa.